A telecinesi son dovuo anâ à vedde in sce internet cöse l'é, saiva à dî o potere de mesciâ i oggetti co-a mente, co-o potere da concentraçion. Se poesse ëse un supeeröe bon à fâ ste cöse, torniæ a-o rigô de Baggio e gh'ô faiæ segnâ.